إرفع السيارة باستخدام الجاك. تشيل البراغي بالاطار القديم وثبت الجديد. تربط البراغي كويس وخلي بالك من التايرات لا تحترج ولا تخرب ولا تبوظ.